Njali ma ajaa ndangante, binyo ñe húru, a msóoti ma bâa be húri bo a nɓula, nɓala, nɓula, nɓala ma gí béegim bo, a gsanjé binyaa héd ma mbúla ma gí hemma. Han gi yaa bituugi binyaa músenaariya <hesitation> hetele gintardenina anín a giyaaŧe. Bolla wentele gínan béege biga yaa gimúur, bégi nɓúla mdaŋ ma húri yaa beeb gí béege, hédi biñaŋ ngin yo dagante, biinyo béege. Hanganti hali yaantite a baaji wembe, a nɓuli gembe a gi ma gi anto gdangí, binyaa hemma a bsaaɓulte. Héde binín nyidi gwil, nda atúm gwili a béñuwar han briif, bee bi anyinde, gee ga anto dagana a nɓula bembe, han gi dan ñaani fis. Nɓula mdaŋ ma gini béegi bómmu, glaa gaaji ma, glaage gí waabo njali ma biñaŋ ma nyaa bo ngi gbango, han gantí uyindi benñuwari usibi gwil, ge uhorte waati uduulu. Gdúbatu ngi gŧafñe gmoon, geeg bâjúru bijaa ttúur omon bii ttúur odisafel, gŧafñi gmoon. Hanganti ffodi fembe fi ugiti, a fwaati fe, dasu ujimmin, <hesitation> ujimin fi nwúse, fee fi unúm a nɓula be ngi gwili ge. Gee wo dangayi, han ugi daan ñaana ginan ñaani fis, a rúuti ma wi udangi, han gisoli giir, ndu usúmna, unan wosi uñaani fi, uwosa beli wiindi ma, uwosa gsamti giinde, unan jujur gwili gembe gdúbatu unan jiige, uto womte a ɓaale. Wee tta mada yaale waabo, gbúuta waabo tta húri nɓula, ndu uyaa nɓula waabo, hanganti Haala ma yaa gyaanti waabo binŋati hemma bindúba. be Haala ma hi yaantibà, njalima biiga biiŧante hamma bigaa jéda, gii tta mada gí waabo, hanganti bgi bii ttin ntoboto bi, han ana dangi gwili hemma. Unyóole hemma, hal ndagante tita alúŧi han salfana ugí hemma, wee ggí yóoli ga, gee tta mada gí waabo, binŋate hemma bindúba.